هندخل على مثالاً <hesitation> حسب الجهاز، هيبقى زي الأندرويد على جوجل ستور، البلا ستور، على الأيفون، وبعدين <hesitation> نكتب اسم الأبليكشن التطبيق زي مثلاً في الجول وننزله ونعمل تثبيت، بعدين نديه الصلاحيات المناسبة، زي الصوت أو المايك أو الكاميرا، أو بيانات الهاتف عشان إن هو يقدر يشتغل بشكل كويس.